Mamlakatimizda ikki yuz ellikdan ziyod qushning turi yashaydi, lekin ular doimo migratsiya qilib turishadi. Shuning uchun ularning turi kamayib yoki oshib turishi mumkin. Ular yil-fasllarga qarab turli xir min- mintaqalarga migratsiya qilishi mumkin.